تنظيف الفرن ، تجيب اي منظف يكون قوي من أي مكان ،و تش تش تش بعد ما اية ؟ تسخن الفرن هبابه بعدين تستني عليه هبابه ...و تجيب السلكه و تدعك تدعك تدعك و تجيب المية و تشطف و تنشفها كويس قبل ماتسيبها ترتاح علشان متضربش في وشك بعد الشر يعني و بس كده